Ne, mi neniam donis mian sangon por sangotransfuzo. Se kaj mi esperas, ke mi faros tion en futuro. Pro mi kredas, a-a ke tio estas bona afero kaj grava por multaj homaj homoj kaj medicino.

Jes, la vetero varmas nun kaj mi ne feliĉas pro tio.